Ɗun kaa so a ƴeewi won hen ana waala ladde, ndoɓɓu en. Bon nay duu ana ngaɗa ɗun. <hesitation> ɗii daabaaji nii woni ko hakkille an waddi jooni, <hesitation> taweeteeɗi <hesitation> ana ngaɗa ɗun.